זיכער, ווי ווייניגער מ'איז פון טעקנאלידזשי, די היינטיגע טעכנעלאגיע אלץ געזונטער איז מען. כ'פארשטיי מ'קען נישט לעבן אינגאנצן אן טעכנאלאגיע. אבער יא, ס'איז זיכער מ'זאל זיך ווי מער דיסקענעקטן, און נישט זיין אזוי צוגעבינדן צו טעכנעלאגיע.